Saku tumekelou wengi kulu minga moseloyot, ek- ekepareng kenileguan ewalina deih wangu neleguan, seah li sedap metetekel madingase burung reseri ih wangunume- me su marebek.